Ti emi gba tu ále wa gégé, mo ka sé odọn éji-le-egua, mo ka <hesitation> mo ka ré lélé gba re school di mo re uli eko wé <hesitation> mo gba ka ré, mo ka ra osa gba ka be gbata, osa wé ma ka bẹ, bimo winọ be wé were aghan ka ráà kerento, ba ra wé, ogho ro karento <hesitation> mo ma da fe re school éré ti o ma da wino, mo ka gba éré wé mo laa da mu ni ekpo gba ré school gba ré ulieko so were mo ka sé mo gba da kuri ino mo káà do oko mo gba do oko <noise> mo gba da bi <noise> so ti mo gba kuri <noise> eren kuro ké, mo ka da fe owo muren ti emi fe sé, mo ka ré eri ni, mo da wino kekeke gba do oo kuro, mo ka da laa ta <hesitation> urun ghan ti a je owun mo si ka táà mo gba ta tata mo ka da son ogho ro èè to jije éè gba to jije wé mo ka da kuku son onokeji mi ka da kpé mi, wo gba da do oko kuro wo gba da fe owo miren di uwo séè. Owun ré sé owo éja wé témi si wo gba wọ owo éja wé, mo ká ká éja idé mo ta, mo ma da fo ọbọn <noise> mo ta urun miren miren keren fo urun ẹmo <hesitation> mo ta <hesitation> mo ka da kuri uwe ren ré ni iyon ghọn regbe re ra éja, idé gba ko wa ti emi ka ta, mo ma ra gba ko wa wémo ma da ta ni abona mo ma son ti emi kerenfọ, mo kada gbe ghoro gbé irẹye, mo mada gbe ghoro aka da ra, a ma da ra mo ri ogho kẹrẹnfọ gba ra gbé erun mi ni obon, ira ma to aghan ma gba oko ko wa ni <hesitation> oko gba gbé kpe kpe kpe gba gbé wa ru oboté <noise> aka da ré gbara gbé kuri obite ogho wo wa san gba gbé <hesitation> iyanyin dede fenefene <noise> kerento ma ka sé gba ta mo ma da séoje wé aka dara, ti a ra si iwen awun re ye ju, a ma ra wé bobo éè ka fe mo, san ogho kuti oláàmi keren méè kéè, mo kpé sé gba ré dẹndẹndeṇ <noise> mo kpe ṣé gbaré dẹndẹndẹn Ighaani wé owun ka no gba sé gba sé <hesitation> mo ka da ne olukun okan kerenfọ o gin o bẹ ré éè ne urun ki urun ti o wino gba sé urun ki urun, ti é gba ka sé urun wé ké, o ka do kpé, owoti emi ka da sé wá wa di ene mu ewo gba da sé, di ẹnẹ ṣe ni ara <noise> aka da sé è keren fo, to da sé è o ma da ré o ra <noise> were owun o ka ta keren fo, wẹrẹ owun o ta, ti o gba da sé odo dẹ ni mara <hesitation> sé ogode ni mara gingin emi ni uwe owo wé kiti di o fe gbé gbe ni ewo mi gba mọ ṣe bojọ ghawé <hesitation> o nẹ okau o gbáà ni use kerenfo, o gin o fe sé owo mo ka mu ni eren, ba sé gégé ren o fe gbé gbe ni awọ mi oláà mi méè ké kerenfọ ẹnẹ é ka da sé owo wé è, ẹnẹ éka séè ni ara, aghan gbé eja wa ene ra idé, owun ẹnẹ ka sé, owo wé ni obon ni iyonghan, then ireyé bobo wé then aghan ti o ka sé use okan aghan fun okan wé oláàmi keren méè son aghan eja, ama da gbé wé wa wé éja kporo kporo, eme táà, tiétié <noise> ro ar ma gbé wa ẹnẹ táà, idé kerenfo o, esiso idé ene táà, bo joghawé esiso idé ka dáà ghan kpamran, ghan bojoghawé so idé owun ẹnẹ ka da mu ẹwọ ni gba <noise> ṣe gbata, mo no ré gba be oritse now toro di o ka mo kpo. kékéré, o ma kpo, owun obou gba wino <noise> éè gba da kpo wé ọbọn bọjọ ghawe kpogho kpogho owun o sé, kpogho <hesitation> o wun ọbọn wé no gba sé now, so éyi wé ka sé owo ti ẹnẹ fe nọ gba se, a gba da sé owo wé uruntié tié ti ene ma n keren owun ene kpé ko m origho owo wé gba <hesitation> ta ẹnẹ kpé sé owo gba ré gẹrẹ <noise> ene kpé séè gba ré bojoghawé kiti wo wino gba fe ewé, mo fe ri escravos ni iyon ghon <noise> gba da fe éja gba ra, mo ma da ráà gba wa, aja ghan wé bi ibikadu ti o wi origho ghan di aghan si ka ne <hesitation> ogho teri gingin <hesitation> ekpo <noise> ghan di a si ka da mu ni ogho urun ti aka ta kpikposi bojo ghawe di a si ta ghan, erta gbe ireyé bojoghawé Ibikadu ti o wi origho ulaje ghan di o ni, mo gba ti aghan, ekpo <hesitation> ékpo mo kpọ ren o, aghan kpé mu ni, akpé mu ta urun dede fẹnẹfẹnẹ gba ghan kpanfan o ka sé urun ti o wirọ <hesitation> éja, éja ti a ma sọn, ama gbéè ni nkọ bojoghawé <hesitation> a wa san iwen ni oko kuro kéè, wheel barrow ti o gbéè, truck ti ò gbéè aghan ekoko ireyé ti o gba ogho kerenfo o ka leghe urun. dede fẹnẹ fẹnẹ gba ghan kparan, okasé urun ti o winoron, eyé bojoghawé owo ti a sé bojoghawé gba té mo ri ere ninọrọn bojoghawé in di o sé ebobo sisan, <hesitation> di o sé ebobo gba té wa ri ere ni owo ti a sé oritse ne buwé no kan owunẹnẹ nọ gba be di oritse nu oronron owo gbe ene, di ane mi ri ere je, oritse owun ene wino gba be bojoghawé, di oritse do mu ọrọurọn owo gbe ne, eyé wé bojo ghawé oka <hesitation> o lé kparan di oritse, ẹnẹ no gba be oritse, di oritsẹ oritsẹ éè wa jedi o lé ni ara ẹnẹ <hesitation> <noise> oritse éè wa je so owo ti ẹnẹ sé, ene wino gba be oritse do ka mu ẹwọ ni gbẹ ẹnẹ <noise> do mu ẹwọ ni gbẹ ẹwẹ do ka ren ni ogua di ẹnẹ ri urun jẹ ni rọn keren fo, di ẹnẹ ri urun je nino roni Di ẹnẹ ri urun jẹ ninọ rọn teri urun bọjọghawé, bi ẹyé té gha bojo ghawé, eyé wé ka in kparan, di eyé wé ri kparan oritse de in, oritse wi oron gba son ene dede fẹnẹfẹnẹ, oritsẹ éé wa jedi eyé wé ni kparan sin oton ro oritse éé wa je oritse wa fu ogo na no gbe otouro, oton ro ghan dede fenefene jije, mimo, ẹnẹ wa ri je ene wa ri mo, osan wa wiho gbe̊ oma ghan de̊de fẹnẹfẹnẹ osan wa wino gbe ẹnẹ kẹrẹnfọ ti o wino gba sé owo, owo ẹnẹ kẹrẹnfo di o ka da ren ni ọgua, eyi ẹnẹ nọ gba bẹ bojọ ghawé di oritse dio mu ewọ ni gbẹ ẹnẹ so eren <hesitation> eri wé ni iyongho bojogha wé, ẹnẹ nemi mo ré eri kiti gba gindi a kpa eja wé <noise> ojomẹdẹ aghan wi eri gba aghan gba dé ireyé ti o nọ gba kpa éja ni ẹri a ka kuri ọkọ ghan, gba ghan kuri oko ghan wé were aghan eriri ghan dede fẹnẹfẹnẹ ko eriri ti agba sé ijedẹ wé dédé fẹrẹfẹnẹ aghan ka ko, da aghan wé bobo niniron ti o ma da ro, ba ghan gba nogba ja nino gegé dioa mu fi kpa <hesitation> eyé wé bojoghawé ori tse nẹbuwẹ nọkan owun ẹnẹ nọ gba bẹ ren o, oritsẹnẹbuwẹ nọkan owun ẹnẹ no gba bẹ <hesitation> aghan bobo ti o ré eri ni week ti o bogho wé. We wé ohun ójómedé di agbana ni erí éji kpa kuro gba ko eja ghan dede ferefere gba kóó, ighaan dede ka leghe urun gba ghan kpa ran bojo ghawé, ighaan di o leghe urun gba ghan ren o oritsẹ nebuwẹ nọkan owun ene no be ren o toro tuo ma si ré eri bojoghawé were ene ka be oritse di oritse do gho aghan, do gho aghan di aghan ré esen ti aghan gba ré a wa gba esen wé to li ni oro bibọ <noise> eyi owun re sé itse to aka guo gbe aghan ti o ré eri ren teri aghan owun re ka ta éja gbe ene gba ra ren, owun re sé owo ti ene dede ka ren, éja biri idé wé ohůn ré sé owo ti ene ka sé <hesitation> oritṣẹnẹbuwẹ o wa gho aghan, aghan ti o ma ré ẹri dede fenẹfẹnẹ di oritsẹ gho aghan di aghan wa rẹn da ghan ri jije biri mimọ ba wa ojomedé kerenfọ ti o ka dé ghan ni eri ni iyonghan gba kpa ghan gba kpa ghan gba gin di o leghe urun eja gba ghan ti o leghe urun ki urun dede fenefere gba ghan oritse erebuwé owun é wa biri aghan ja ren so di aghan gho ẹnẹ o eja ti ẹnẹ ka ta we, di o mu ewo ni gbere, idi ti ene oritse do mu ewo ni gben, di ene ri fa, di ene ti ja, di ene ri mo urun ki urun dede fẹnrfẹnẹ, do kpo eyi ene who gba bẹ rem, urun ti a no gba sé, ẹnẹ gbajẹ gba mo ojomẹdẹ éé je di iréyé mi o, aghan dẹ rẹ aghan Were a da enẹ ti o nọ gba ta kẹrẹnfo, aka fe gbé ogho gbe ni ehoo ene oritse oritse de éè je so ighaan dede ferefene owun ré sé urun ti o wiho ale ayé bojoghanoe, di oritse do mu ewo ni owo tieene sé okáà sé urun ti o who <noise> oritse do ere ene nu ji ene